Ny vitsiky da anisany ny biby miray hina aio mahay miaramiasa ka lafa inday hany hoan'ny mpanajaka vavaindreo igny reo zay lafa miasa avao ioà vitsiky miaramila regny, minday izay raha hitandreo, misy reo la minday henam-bibilava io indesindreo andavaky angy amanajatony reo minday anio.